مش متأكد لإن المشاعر مرتبطة <hesitation> بالع- بالوعي وبالتجربة الانسانية وإن رغم التطور التكنولوجي لغاية دلوقتي الآلات مش عارفه تحس زي البشر ، لكن هل ممكن ؟ كل شئ جايز بصراحة ، العلم <hesitation> قوي ، ممكن ، ممكن ده يحصل